Jná dsa jmíí a jia’ jmýý ä’ nára e kiee’ kuóó e <hesitation> e xa la kää jia’ töö o jia’ ka’ mý guíí o jiä’ kie’ jia’ juyy re fáá’ra jö e ta’ xíí’ ba ‘né’ jö e nara e jëë ka fý jý kuóó e futbol e je te dsi tá’ mý xⱥⱥ’ jé kóó tá’ mý xⱥⱥ’ fá’tá’, nɇ’ e jö ba ‘nɇ’ dsa jäáä jö a jia’ bii jëë jy e jö, kie’ la’ ba kuóó jé tóó’ tá’ myy’ mý xⱥ’ kö’ jɇɇ bá ka fý dsa ejö kiela’ bá je jnootá’ my xⱥⱥ’ kö’ ‘néé’ ejö ba ‘néé’ kafý kuóó e jó’ re jɇɇra käla.